<hesitation> في طرق كاتيرة خالص لتنضيف التلاجة، ولازم نحافظ على عمر التلاجة فالبتالي لازم ننضفها كويس اول بأول. اول حادة لازم نفرغ التلاجة من كل الأطعمة الفاسدة والمنتهية الصلاحية ولازم الحاجات دي نتخلص منها اول بأول علشان متفسدش جوة التلاجة فابالتالي ممكن تبوظ الفتحات ابتاعت التهوية ابتعاتها. نفصل التلاجة الاول ونشيل كل الرفوف والادراج اللي جواها. وننضف التلاجة اكويس من الداخل بايها مادة معقمة او مادة منضفة وتكون امنة ومفيهاش ايها سموميات. لازم ننضف حلقة التلاجة المطاطية وي الانابيب ابتاعات التلاجة زائد طبعا فتحات التهوية اننضفها اكويس. وبرضه مننساش اننضف الجسم الخارجي للتلاجة باي فوطة نضيفة.